الاطعمه المالحه اكترز <hesitation> بحب اكل <hesitation> بحب اكل فيها وبستمتع بالاكل بيها وبعرف اكل فيا-كميات كبيره عن الاكل الي فيه سكاريات